איך וואלט געוואלט זיין די זעלבע פאר מיין גאנצע לעבן וואלט איך געוואלט זיין פיר און צוואנציג, וועגן דעמאלטס איז די דערוואקסענע חלק פון די מח ווערט דעמאלטס אינגאנצן <hesitation> אינגאנצן- אינגאנצן ערוואקסן, און מ'איז נאך גענוג יונג אבער שוין גענוג אלט, שוין גענוג געוואקסן